Dee regny imprimante regny koa zany laha ohatsy ka hoe ampifandraisy amin'ny ordinatera de <hesitation> misy kabla HDMI zany na koa am'zao fa mivoatry moa zany de fa misy koa regny ndraindraiky la misy bluetooth de tonga de aboakiny igny avao zany <hesitation> raha tianao aboaky iny lafa <hesitation> mampiasa anazy anao.